Fasa futi ra, fasa singelar ra, fasa fulut a. Fasa futi ra tawei ikan a tura mie ra, utan na ata. Fasa singelar a, tawei manuk tolu singelar a ata. Fasa fulut a, ira tura niniut tatara ra tura nasu mera-mera ra tawei ata.